لا ما اتذكر ابد انه اني سويت نفسي مريضة حتى لا اداوم لان امي جانت تقبل اذا نكلها ما نداوم عادي تكلي لا تداومون يعني ما جانت تجبرنا